Ra bzëh este riunzáck za rama ra, ni rnii, mas que nada xaan ma gira duuxily gy ah zun ny fuertyas ga, nú vez val queity gyzwn gýoo ah txi gygwëew lanii este, nú vez ni queity rack bew txi tëedyw rëeh ah, txy gackbew lany vali cáh dëete loo ah, txi ru zuu gygwëew caloo gy cáh ra xiny ma guulá caloo gy cáh ma, gulá txi gygwëew ah ro’h te ra blazy caa loogy gulá, gulá btzëeng gulá xinii gahzy rnázah bzëh gy cáa loogy, ¡azu!, ny rckingaa va cagwyw caloo gy nuuma te nugaa ma este ahora si que tip ga na nani nú vez este nú sitnee rama este ni rny zanu dixtil rninu venen xten’ma ranii ah tip ga nany nú vez este, bal toogýaz buny nú vez ah zëzyaz rchoo gýh va rá gýh gy cabrón ga ná zuneew ni cun galngýaan gy, nii este núma teh xi rnumá per este ni ga ni gigwynu të nú vez nu zama pues este tip ga nani pues este cabron ga ná bzëh gy nú vez, bayde pur të lad racknee gama danëen cun este par queity zaru gycaa dan di blazy gyulá tchi txú blazy lo lady xtenma gy.